ⴻⴽⵙⵓ ⴼⴰ ⴷⵓⵎⴰⴻ ⵙⴰⵀⵓⵡⴰⵢo ⴷⵓⵎ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⵜⴻⵎⵓⴷⴻⵔⴻ ⴷⴰⵍⴰⵏ ⴽo ⵜⴰⵀo ⴷⵉⵙ ⵡⵓⵔⴻ ⵏⴰⵏⴻⵜⵀⵓⵔ ⵀⴰⵡⴰ ⵢⵓⴽⵉⵢⴻⵏ <noise> ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙo ⴽⴰⵢⵉⵢⴰ ⴰpⴻⵔⵉⵎⴰ ⵏⵉⵏ ⵙⴰⵀⴰⵔⴻⵜ ⵜⴰⵢⵉⵏ <noise> ⴽⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵉⵎⴻ